انا انفضل اجراء مكالمة هاتفية لو صديقتي لاني نحب نحكي كل التفاصيل مع صديقتي ديا لان نحب نحكي معاها ف كل اللي يهمني وفي كل التفاصيل ابتعاة يومي، انما ان انا نرسل رسالة نصية دي صعبة لاني مش هنعرف نلخص فيها كل اللي انا عازياه. فالبتالي المكالمة الهاتفية هتتيحلي ان احنا نتكلم مع بعض نسمع بعض نطمن ع بعض، نعرف ان كانت بخير ولا لاءة ، <hesitation> هترد عليا برضه وهنعرف من نبرة صوطها هي عاملة ازاي فاكدا فالبتالي المكالمة الهاتفية احسن بكاتير من الرسالة النصية.